पकिस्तन तो इत गरोमे असे करन् पकिस्तन अन्पुर हरि होइ जये। मोरु भुमि जेग होइ। त तत् बेसि बक्त इमन् गरोमे थगे। किन्तु एतिय जे हिअन्ते दिरेच्त् च्रिच्केत् मत्छ् उप उलै गोल्, दिरेच्त् के लेअगुए दो पजे, फिर्स्त् तेअम् होले क्नोच्क् ओउत् कोर। ते हेकन्ते तत् तो इत बोरोकुनु हो पर कन्द। ते हेतु एमोल् लगिसे, तत् गरोम् थन्द दुइत हे होइ असे। अरु तत् तो गरोम् बेसि होइ। करन् कछ् असे, कछ् सो अध मतिक् हिनि पकिस्तन तो परे, अरु हेरि तो परे, इन्दिअ तो परे। ते पकिस्तन बोर्देर् त नि सैसु ए, एकोन् फिल्म् सल्मन् खनर् फिल्म् मजिन्, एकोन् तो अमि सैसि लुजे, क्यने गेअन्ते सल्मन् खनर् त हेरि फ्रमे शोत् ओले दि जये। एतो तो गरोम् होइ। अरु तत् देखैसे पकिस्तन तो गरोमे बेसि थगे। मोरु भुमि लग होइ तो एकोन् गरोमे थगे बो। तत् बेसि रति किन्तु थन्द परे तत्। एतिय तु किये ब तिमिन्ग् होइ असे तत् तो नगनो, किन्तु दिनत् गरोम् होइ, रति थन्द होइ। भोरोकुन् तो बोहोत् कमे दिय तत् सगे।